<hesitation> <noise> Abowa a mehu no a mbrɛ osi tse no <hesitation> nna munnhu bi da mesi a otsi yɛ abowa posena. Posena yɛ abowa bi a mesi a <noise> ne nsa ne nenam ne ho <noise> no ho totootor mm- beebi n'enyiwa hyɛ, n'ano hyɛ. Ɔyɛ abowa bi a no ho yɛ muhu kakra a osiandɛ munnhu mbrɛ a ɔno nkotsee Nyankopɔn osii bɔ n' <noise> na dɛm ma yetum so yɛwe abowa no <hesitation> ɔma ne nyinara no ɔyɛ muhu ara yie.